जैसे किरायाखाना, परिवाहन, मनोरंजन बचत आदि। अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग एक रखे और बाकी को खर्चों में बांटे। खर्चों को एक डॉइरी या नोटबुक में लिखें। खर्चों को ट्रैक करने के लिए ऐप जैसे मिंट, यूनिडे, बजट या मनी मैनेजर का उपयोग करें। एक्सेल या गूगल शीट में अपने खर्च का हिसाब रखें। अपने बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड के मासिक पेमेंट की जाँच करें जाते ही पता चलेगी कि कहाँ कितना और खर्चा हो रहा है। नगद खर्च करें तो तुरंत उसे रिकॉर्ड करें। यूपीआई कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट को हिसाब ऐप से या बैंक स्टेटमेंट में निकाल लें। हर महीने के अंत में अपने खर्च का विश्लेषण करें यह है कि कौन से अनावश्यक खर्च थे और उन्हें कम करने की योजना बनाएँ आवश्यक और गैरजरूरी खर्चों में अंतर करें।